Mahakasike climatiseur koa zà sa, izy io zany mizara roy, raha mafana gn'andro moa da ampiasay e climatiseur mba hampanara gne tragno, raha manara gn'andro moa da ampiasay e climatiseur mba hampafana gne tragno, izany oe sady mampafana e climatiseur no mampanara